Hmm, mullõ miildüs nii matkata ku rattaga sõitaq, aga või-ollaq ma lännüq pigemb matkalõ, selle et mul om nii pall'o häid mälestüisi matkamisõga ja veidemb rattaga sõitmisõga.